Es pollo estofado nn- ntzäkpa't este en caldito este y nkojtapya't papa, pero un poco usyak este medio täjtzupti, bueno y jenä este ntzäkpa't este ti'yäk este este pollo, pollo este nä' sosupti este ja nyä'täpä' äj, 'yanhtyi chayotito nyä'ijtupä'i, aj pasok apitpasok nyä'ijtupä'i, y ti'yäk este, tiyä'k este, este camotillu nyä'ijtupä', bueno jete je este kasyi en caldo, bueno y se'tupä ntzäkpa't este se'tpa't sospa't je pollo, este tejenä se'tpa't aceeite'ojmä y tejenä nkojtapya't este ka'n nkojtapy tomate, nkojtapya't usyäk cebolla, y tejenä ak se't'tätzpa't, este ya bien doraditopä, tejenä jejtzyetä't nkä'spa, yy este pues 'yanhtyi ko'k jejtzye.